Miramirana fo koa zen̈y, niny rabosy, fomba fifandraisan-drô rabosy samby rabosy àby io zen̈y irô miaon miaon àby io. Aviô lera irô man̈ena iny koa zen̈y koa fa ravoravo irô. Abôkaiô fi- fizahavan-drô koa zen̈y amin'ny alalan'ny fizahavan-drô amin'ny maso ndreky fifampikasoasoan-drô zen̈y efa ahafan-drô mifandray edy.